Gne karazany e tany moa zany da izy e nampianarigny tan-dakilasy igny, <hesitation> Jupiter, Uranus, Vénus, Mars, la planète Terre, karazany maromaro moa izy igny tsy tadidiko aby sanaky, da misy koa gne hoe e gne kitagny, kitagny igny zany e kintany fitarikandro, kitagny ino moa fizakagne raiky igny, f'izay aby izy.